نفضل أني نعيش في بيت قوف الشجره باش ننغمش في الطبيعه و نعيش الحياة الطبيعه بكل تفاصيلها باش نشوف الحيوانات دايره بيا و الفراشات وال-والجو و نسيم المنعش باش نشوف الحياة كيف سايره نشوف الواقع الجميل جو النسيم كل شيء.